Eey, ene moƴƴi ƴeewndaade huunde e daaba ngam gannda ko waɗta. Tawi moƴƴi, maa tawi moƴƴaani hade mun huutoreede ngati nguurdam neɗɗo ɓuri nguurdam daaba haysinno tawi ni nguurdam daaba ene waɗi nafoore.